होटल का कमरा ऑनलाइन बुक करने क खातिर: हमके ट्रैवल वेबसाइट या ऐप पर जायूं चेंदू। तारीखें, स्थान और रूम की आवश्यकता भरी चेंदी। उपलब्ध कमरों में से पसंदीदा कमरा चुन्यू चेंदू। भुगतान की जानकारी डालकर बुकिंग कंफर्म करी चेन्दी। कंफर्मेशन ईमेल या मैसेज प्राप्त करया चैनदान।